A waawai ndesa liɗɗi masa haa balɗe tati e nder Firji ko wonno ko lamma so ni e wodi fewɗum e nder. Amma to salaake non ɗun wonnoto, to ɗun wonnake bo ɗun ñyamataake sai geroɗe ko bandum liɗɗi.